Po, une menoj që peshku, që osht i pasun me omega tre, si sardina për shembull, ndihmon në funksionin e trunit edhe përmirsimin e kujtesës. Mandej jon disa pemë edhe perime, si borovnicat edhe spanaqi. Arrat edhe farat e ndryshme se përmbajnë vitamina edhe minerale, gruni integral, orizi integral, po edhe kafja edhe qaji se munden me rrit përqëndrimin.